Samgöngustofa ætlar ekki að svipta bílaleiguna Procar starfsleyfi tillögur fyrirtækisins að úrbótum voru taldar fullnægjandi lögreglurannsókn á málinu er komin til héraðssaksóknara vegna umfangs fyrrverandi stjórnendur Kaupþings krefjast líklega endurupptöku í Al

málinu eftir niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu í morgun Ólafur Ólafsson telur hins vegar ólíklegt að hann reyni það aftur fjölmenn

mótmæli settu svip á heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta til Lundúna í dag Trump hét stórkostlegum viðskiptasamningi ríkjanna að loknu Brexit á fundi með

forsætisráðherra þótt þrjú hundruð og sextíu gráðu myndavél hjálpi til við að vakta æðarvarp að nóttu til þarf samt að vaka yfir henni æðarbóndi í Dýrafirði vakir í fimmtíu nætur vor hvert og hefur gert í meira en sextíu ár Danir ganga til kosninga á morgun úrslitin eru tvísýn eftir óvænt útspil forsætisráðherra í dag sem ítrekar ósk um að mynda stjórn með jafnaðarmönnum

hún verði ekki svipt starfsleyfi að svo stöddu þrátt fyrir svindl með

héraðssaksóknari er kominn með lögreglurannsókn á málinu í fangið vegna umfangs hennar fréttaskýringaþátturinn Kveikur upplýsti um umfangsmikið

svindl bílaleigunnar Procar í febrúar gögn sýndu að átt hefði verið við kílómetrastöðu bíla áður en þeir voru seldir á að minnsta kosti fimm ára tímabili gekkst við brotunum og hét því að bjóða þeim bætur sem voru blekktir málið er nú komið á borð héraðssaksóknara vegna umfangs að sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu síðan málið kom upp hefur viðbragðsleysi vegna þess verið gagnrýnt en það heyrir

undir Samgöngustofu í fréttum RÚV í lok apríl sagði forstjóri stofnunarinnar að reyndust brotin jafn alvarleg og þau litu út fyrir að vera yrði gripið til leyfissviptingar við gætum stjórnsýslulaga og er andmælaréttur hjá viðkomandi aðilum

og óskum eftir skýringum og eftir atvikum getur það endað með leyfissviptingu Samgöngustofa upplýsti forsvarsmenn

sína í málinu í byrjun maí Gestur Gunnarsson lögmaður hjá Draupni sem fer með mál

segir að Samgöngustofa telji tillögur bílaleigunnar um úrbætur fullnægjandi og því verði ekki aðhafst frekar í þessu máli að svo stöddu

gestur segir að það sem hafi gert utan þess að bjóða fólki bætur sé að framvísa

til kaupenda og taka upp verklagsreglur til að tryggja að mál sem þetta komi ekki upp aftur og að lögum

sé fylgt bæturnar byggjast á niðurstöðu óháðs matsmanns efast má um óhlutdrægni hæstaréttardómarans Árna Kolbeinssonar í Al málinu samkvæmt úrskurði Mannréttindadómstóls Evrópu fyrrum stjórnendur Kaupþings íhuga nú að óska eftir endurupptöku Hreiðar Már Sigurðsson Sigurður Einarsson Magnús Guðmundsson og Ólafur Ólafsson hlutu í Hæstarétti fjögurra til fimm og hálfs árs fangelsisdóma í

málinu svokallaða sem snerist um kaup auðkýfings frá Katar á hlut í bankanum þau reyndust hafa verið fjármögnuð af bankanum sjálfum til að halda uppi virði hlutabréfa í honum og töldust því umboðssvik og markaðsmisnotkun fjórmenningarnir töldu brotið á sér við málsmeðferðina og skutu málinu til Mannréttindadómstólsins sem nú hefur úrskurðað í málinu niðurstaða dómsins er að málsmeðferðin hafi verið réttlát fyrir

að draga megi í efa óhlutdrægni eins dómara Árna Kolbeinssonar vegna fjölskyldutengsla sonur hans starfaði hjá Kaupþingi fyrir fall bankans og í skilanefnd hans eftir hrun Árni var einn af fimm dómurum í málinu en þeir voru allir sammála um

vísaði Mannréttindadómstólinn frá eða hafnaði

mjög jákvæð og ánægjuleg tíðindi sem við fengum í morgun frá dómstólnum þetta eykur þá líkurnar á því að við getum fengið endurupptöku á okkar málum hyggist þið sækja um endurupptöku það er næsta er næsta skref hjá okkur að lögmenn okkar greini dóminn og niðurstöðuna en það er langlíklegasta niðurstaðan að við óskum eftir endurupptöku Magnús Guðmundsson sendi í dag frá sér yfirlýsingu og segir að nú liggi beint við að óska eftir endurupptöku Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari segir í samtali við fréttastofu að íslensk yfirvöld muni leggjast yfir niðurstöðu dómsins Ólafur Ólafsson telur hins vegar ólíklegt að hann óski eftir endurupptöku ég er búinn að fara með þetta mál fyrir endurupptökunefnd fyrir héraðsdóm Landsrétt Hæstarétt og þeir hafa allir verið samstíga í því að verjast því að ég komist nokkuð áfram með málið ég því miður ber ekki traust

íslenskra dómstóla og ég velti því mikið fyrir mér hvort að það hafi nokkuð upp á sig að fara með málið aftur til sömu manna Jón Þór Ólason treystirðu þér til að meta hvort endurupptökunefnd muni fallast á að taka málið en miðað við

allir eiga rétt á

að vera leiddir fyrir

óháðan dómstól

taka aftur upp mál gegn fyrrverandi stjórnendum Landsbankans líka vegna vanhæfis dómara sem höfðu átt hlut í bankanum

dómstólar meti hæfi sitt sjálfir og

veru Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í borginni í dag Trump ræddi viðskiptasamning Brexit og skaut föstum skotum á breska stjórnarandstæðinga á fundi með

May bauð Trump til fundar í

tíu í morgun og vel fór á með þeim og mökum þeirra einn helsti tilgangur heimsóknar Trumps var að ræða viðskiptasamning Bretlands og Bandaríkjanna eftir að Bretar fara úr Evrópusambandinu

öryggisgæsla var í miðborg Lundúna í dag og mörg þúsund manns komu saman til að mótmæla

komu Trumps þar var varla þverfótað fyrir ýmsum Trump fígúrum og margir ósáttir við forsetann

Verkamannaflokksins ávarpaði mótmælendur á Trafalgar torgi Trump neitaði að hitta Corbyn og sagði að hann og

borgarstjóri Lundúna væru ekki störfum sínum vaxnir íslensk stjórnvöld ætla að veita tvö hundruð og fimmtíu milljónir króna í styrki til að fjölga

fyrir rafbíla á þjóðvegum og hleðslustöðvum við gististaði gert er ráð fyrir jafnháu mótframlagi frá styrkþegum þrír ráðherrar kynntu í dag áform um uppbyggingu innviða vegna orkuskipta í samgöngum byggð á tillögum starfshóps einblínt var á rafmagnið nú en í árslok verða kynntar aðgerðir um metan vetni og fleira tvö hundruð milljónir

í styrki þess vegna við erum hér í fyrsta lagi að um þrefalda þau framlög sem eru að fara frá ríkinu til orkuskipta í samgöngum losun gróðurhúsalofttegunda á beinni ábyrgð íslenskra stjórnvalda til

Ísland geti staðið við Parísarsamkomulagið er að stærstum hluta olíunotkun og bifreiðar það er vegasamgöngurnar þær eru þriðjungur af beinum skuldbindingum Íslendinga þannig að með þeim aðgerðum sem hér er verið að ráðast í og setja fjármagn í rafbílavæðing

um fjórðungs samdrætti í útlosun af því sem við þurfum að ná árið tvö þúsund og þrjátíu fjölga á á þjóðvegunum fjölga tengjum við hverja stöð og setja upp öflugri hleðslustöðvar sem hlaða bílana hraðar með því að setja tvö hundruð milljónir í þetta og fá mótframlag sem er jafnhátt hið minnsta þá teljum við að við getum gert innviðina mjög sterka það áhugaverða er að það eru fjölmargir einkaaðilar

búnir að sýna því áhuga að byggja upp slíkar stöðvar samtals verða fimmtíu milljónir króna veittar í styrki

til þess að setja upp hleðslustöðvar við gististaði þú átt þá annars vegar að geta hlaðið bílinn þinn hratt og örugglega á veginum og svo geturðu á meðan þú sefur á gististað að þá ertu að hlaða bílinn

þetta á að hvetja ferðamenn til að leigja rafbíla og ekki síður bílaleigurnar að bjóða upp á þess konar bíla vegna þess að þetta eru auðvitað bifreiðarnar sem inn á hinn almenna markað sem íslenskir neytendur síðan kaupa þannig að til þess skipta um flota að þá verða bílaleigurnar að vera með Danir ganga til kosninga á morgun kannanir benda enn til þess að ríkisstjórnin falli formaður sósíaldemókrata eigi að geta myndað ríkisstjórn en hlutirnir eru kannski ekki alveg svo einfaldir Bogi Ágústsson í Kaupmannahöfn

flokkana sem eru lengst til hægri og vinstri þekktasti stjórnmálaskýrandi í

því enn mikil spenna í dönskum stjórnmálum

Bjarni Pétur Jónsson mette Frederiksen hefur setið á danska þjóðþinginu samfellt í átján ár en varð fyrst ráðherra í ríkisstjórn

árið tvö þúsund og ellefu hún var atvinnumálaráðherra til tvö þúsund og fjórtán og ráðherra dómsmála frá tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og fimmtán en tók síðan við sem leiðtogi Jafnaðarmannaflokksins af

undir hennar stjórn hefur flokkurinn færst lengra til vinstri í efnahagsmálum en nær hægri flokkunum í innflytjendamálum og tekið upp margt í umdeildri innflytjendastefnu Danska þjóðarflokksins að ná forsætisráðherrastólnum yrði hún yngsti forsætisráðherra í sögu Danmerkur fjörutíu og eins árs og það er mikið undir því hún fær líklega ekki betra tækifæri en þetta til að ná markmiði

sínu sem hún hefur stefnt að lengi kosningabarátta gerist

sennilega ekki mikið danskari en þetta jafnaðarmenn á ferð og flugi daginn fyrir kjördag að reyna að ná til sem flestra

skoðanakannanir lofi góðu forseti Alþingis segir að þeir öryrkjar sem séu verst settir eigi sér ekki marga málsvara í dag hann svaraði formanni Flokks

fullri hörku um málið á Alþingi í dag Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra mælti fyrir frumvarpi sínu um afnám krónu á móti krónu skerðingar á Alþingi fyrir hádegi

og er fyrstu umræðu lokið og málið komið til velferðarnefndar

ráðherra leggur áherslu á að verið sé að verða við baráttumáli margra og stíga fyrstu skrefin en margir þingmenn stjórnarandstöðu hefðu viljað ganga miklu lengra og talað var um skammarlega framkomu við öryrkja

Flokks fólksins var harðorð í garð stjórnvalda og sagði

sýnd lítilsvirðing og það hefði verið vinstristjórnin í kjölfar hrunsins sem hefði komið kerfinu á forseti Alþingis sætti sig ekki við þær fullyrðingar og sagði þær rangar og ég er orðinn ansi hugsi yfir því hvert samtök öryrkja og samtök aldraðra eru komin þegar nánast enginn talar orðið um þann hóp félagsmannanna sem

lakast settur og ekkert hefur annað en strípaðar greiðslurnar og menn þurfa aðeins að kunna hlutina áður en þeir taka upp í sig stór orð og meðan ég er hér á þingi og hef málfrelsi þá sit ég ekki

þegjandi undir svona löguðu Jóhanna Sigurðardóttir einn merkasti félagsmálaráðherra þessarar á annað og betra skilið frá kynsystrum sínum heyr það væri kannski ánægjulegt fyrst að háttvirtur þingmaður er svona með það á hreinu að það sem ég er að lesa hér sé alrangt þá þætti mér vænt um það að

og nú og segði mér hvenær var krónu á móti krónu skerðingu komið á og af hverjum

vegar þeirra máli í dag formenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi funduðu í Alþingishúsinu síðdegis og aftur núna rétt fyrir fréttir

tilgangurinn er að ræða þingstörfin fram undan og hvernig þeim verði háttað töluvert hefur verið um fundahöld í Alþingishúsinu í allan dag og hefur þingfundur haldið áfram á meðan þar sem mál hafa verið rædd og sum afgreidd hins vegar hefur

verið hoppað yfir fjögur mál á dagskránni sem öll tengjast þriðja orkupakkanum hlé var gert á þingfundi síðdegis

takist að ná einhvers konar samkomulagi í dag eða á morgun er þingstörfum þó hvergi nærri lokið því stór mál bíða enn afgreiðslu vegagerðin fékk nýju Vestmannaeyjaferjuna Herjólf afhenta í Póllandi í dag upphaflega stóð til að ferjan yrði komin í notkun fyrir þjóðhátíð í en afhending hefur ítrekað tafist nú síðast vegna deilna um greiðslur fyrir skipið forstjóri Vegagerðarinnar og eigandi og stjórnarformaður Crist skipasmíðastöðvarinnar skrifuðu undir

skjöl um afhendingu skipsins í dag útlit er fyrir að Herjólfur komi til Vestmannaeyja fimmtánda júní og að ferjan hefji siglingar hálfum mánuði síðar tófan

er klók hún syndir í hólma og stekkur yfir girðingar sem hún gerði ekki áður segir

í Dýrafirði bóndi í Önundarfirði nýtir sér klókindi mannsins og vaktar æðarvarp með þrjú hundruð og sextíu gráðu myndavél klukkan er fimm að morgni í Dýrafirði og ábúendur á Mýrum hafa verið á fótum í alla nótt við vökum fimmtíu nætur á hverju vori Valdimar er að verja æðarvarp með um fimmtán hundruð hreiðrum fyrst og fremst fyrir

þetta hefur hann gert þó ekki einsamall í hátt í sjötíu ár þetta eru nokkrir kílómetrar og og mikið svæði að verja fyrir tófunni sem er klók og lærir á aðferðir mannsins hún stingur sér til dæmis til sunds

sem Valdimar segir að hún hafi ekki gert áður fyrr þá var hægt að verja vatni nýtur hann þess að stökkva yfir girðingar og synda út í hólma og og hreinsa þar allt upp maðurinn beitir líka brögðum og Björgvin hefur komið fyrir þrjú hundruð og sextíu gráðu myndavél til að fylgjast með varpinu hvaðan sem er og

og hann getur fylgst með varpinu þegar hann skellir sér í kaffi við hringborð dauðans hjá Eddu á Mýrum sem er alla fimmtíu morgnana klukkan sex þá eru fluttar vísur um atburði næturinnar sem hlaupa nú líklega á þúsundum ei er nóttin að endingu kom Halla þá að veðri það verður áframhaldandi norðlæg átt víða kaldi eða

rigning eða slydda um norðaustanvert landið bjart veður á Suður og Suðvesturlandi en annars skýjað og úrkomulítið hiti þrjú til fjórtán stig að deginum hlýjast sunnan til á landinu Sigurður Jónsson

yfir þetta hér rétt á eftir og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einar Erni Jónssyni Kolbeinn Sigþórsson er kominn aftur í Samgöngustofa ætlar ekki að svipta bílaleiguna tillögur fyrirtækisins að úrbótum voru taldar fullnægjandi lögreglurannsókn á málinu er komin til héraðssaksóknara vegna umfangs fyrrverandi stjórnendur Kaupþings krefjast líklega endurupptöku í Al

málinu eftir niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu í morgun Ólafur Ólafsson telur hins vegar ólíklegt að hann reyni það aftur fjölmenn mótmæli settu svip á heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta til Lundúna í dag Trump hét stórkostlegum viðskiptasamningi

ríkjanna að loknu Brexit á fundi með forsætisráðherra þótt þrjú hundruð og sextíu gráðu myndavél hjálpi til við að vakta æðarvarp að nóttu til þarf samt að vaka yfir henni

í Dýrafirði vakir í fimmtíu nætur vor hvert og hefur gert í meira en sextíu ár þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og